Eng anee kopamaana kutuswek alak amuu, kutuswe chuu kongimande komii, imandai imache iwee akot poisyonik kuyoo kemanda koyemande ko imache iipipoisye kongiit yoto ko kopichoto kopayoto koma makase tukchemwae, amekase tuuk che mwae. Ko ngaap aker kere nyuu aker ale po maana inai, kutuswek che chechang singakoron ngiwe olekewe komana kom komanae chii akot kolei, keipo kuut ne. I i i inae ile yewe i imache inai akot inye ile iisii, tos pichu ng'alali kotos ng'alaleno anda king'alale poisyonik chepos.